Ari wuchie mie ari kule mie ku bie furro bie pute fiema, ari kie kule beren abie mie chie mie fieh pie gieh-gieh mie fieh bobo lep-pom mie fiekennu leh beyum, gieh-gieh mie fie chie benyin nfie ekpie mu abiubob leh pom akule mie, mie wunnie abiu-burie ari mpom ochi-chi irue bie chie abie mie chie bie mponn ochi-chi adeh ari mpi ari ochi-chi ari lyieh leh mu ari baleh-baleh epo inne nrue bie chi abie mie inne nrue ari bie chi ekum leh bie mpi adeh hieh ari rie nyine ishaieh ihieh ari obie ori fie ihieh rie lo-otoh ihieh kie lkieh nyin iwu pie kie-kieh leh, bufurro ekul ule hey i wuro nchin leh osubiuturo adeh